Lenguru va'etenga ɗum jamdi on, be lobbi la ɗum ha jungo va'etenga mai, to go ɗo va'i va'etenga mar ɗum kosɗidi. Ɗo dogga, bo lari himɓe ɗo habda vowgolawol majum, ngam ta o lukkaɓe, be do'a be nauna. Sai a naftira lenguru mako o ɓiddda gam sona heɓa himɓe mai hefta ɗo ɗon va'etega jey mari kosɗidi ha kombi maɓɓe. Be hakkilan ɓe reta va'etenga mai lukkaɓe har be nauna kan kola nyowo va'etenga mai ma nauna.